بون هي الحاجه هذي لعباد كل تجري وراها ومذابيهم انو <hesitation> يعرفوها و الكل <hesitation> وقتها يحل العبد ينجم يعرف روحو على شنو باش يمشي و شنو باش يجي دونك ينجم يقرر مصيرو مشي بلان ا ولا بلان ب و لا بلان س خاطر احنا فلخر حياتنا متركزه على القضاء و القدر لكن احنا نجمو نبدلو القدر نتاعنا خلال الاختيار نتاعنا دونك كي باش نختارو المسار ا ولا به و لا سه هو لي باش يبدلنا الحكايه هاذي